A Gresy koa zen̈y, toe toetrandro a toedrandra a Gresy, mirasa aroe: koa fa ete, mafana be, may feky tan̈y jiàby. Bôka iô tamperatiora manonga efapolo degre fekiny. Lera asara ndraiky manintsy. Avô navy ziska zerô degre feky tamperatiora, misy malen̈y fo.